Rehefa mieritreritra ny loko mena aho dia loza an <hesitation> na zavatra ratsy an <hesitation> na zavatra mampidi-doza no tonga ao an-tsaiko voalohany. Satria moa izany iny loko iny no ampiasaina rehefa hoe <hesitation> amin’ny fiarakodia ohatra izao dia tokony hoe hijanona rehefa mahita loko mena an. Ny rà koa ohatra miloko mena.